Mo ya diyi ga gya mi awo ba mbra angen angen sra a kye a sa inki keda bmo keda he awo lale bmo ya kpo kya keda mi he awo reren a da ma nyen ba za he di ghon kolono bmo mo ya di yi ga gya mi he mo vu kye kpa kiren shi ba dwo wo yana kye bwo angy mi bmo mi keda mo sisi ma mo ri ate ko edga yga yi keda ba lomi da wo kpo a kye ma keda mi mo wo mo mo ande lize bmo a di kpo mo yang kye mo bmo a di tihubu a lemo wa adalomo lo mi bwo bwo wo sang yang akye lele mgbi ga wo ka mgbi to abwo ghon ada adan bwo sa wo keda kpo agya akye ma a di ble ko ibrahim a loma da anyen ajan yan akye mi akye ga anyen come a me yang ba yand a mi ganu audan a me yand ba yang a bmi ganu andan fa kanu reren da adi monyen ba zo he a kpo agya ge a diko monyen ba zo he a kpo agya ge a diko keda a mi ba keda me a wo reren keda mi aw raren a vadi ka a ka anyen kyde ba rang ga mi aka ba agma li viga la mayi ba khula. mo ya digi gya mi awo ba mbra anyen anyen sra a kye ba angon anyen he awo bwo kpo a kpa le kpo kya ink keda ado mi he bwo keda he awo leze bmo weda a di mi awo raren adi ma ngen ba zo he din ghon kotono bmo mo ya di ga gya m hi mo vu a kye la kpakpren ba dwo yga kye bmo ang yi keda ba vu kye ba otomo me he da awo yan nwo lo me bmo keda me he mo sisi ma lome bmo anko lomi bmo nwo klo a di mi he a yan lo bmo keda me he mo sisi ma mo rita mori edga keda to yan a kya awo laze bmo amo adalomo nwo lomi bmo lele mgbi ga wo mgbi to a bwo ghen ada adebo sa nwo keda he kpo a kya ma a bi ble ka akpe kpa ibrahim a loma di anyen ba ya yan akye me a kyre ge anyen loma a mi ba yang ga a bme kanu andan ga fon kanu raren da anyen a din mo nyen ba zo he kno akye ga di ka keda ada mi keda he awo raren keda he awo raren bwo a kana di ka to bo aka anyen kyle ran ga ma anyen kyile a ran esson a ka agma li kigga anyen lyile mi ran ejon a ka anyenkyile khomo miyi ga mi mi ran edom. Nwo ka labana wo yi hadi anyen kyile bmo anyenkyile me he ka esson bo esson anyankgite me he keda mi he awo amo yi ma a bze andan bo a yan nwo anyenkyle me he awo agga amo anyen kyila agyega yan bmo yan bmo anwo mi andan bmo me yan anyenkyke mghi le to yan nmo ga nwo kunu new lo me mo yi bibi mo ga nwo kunu new lome wo yi bibi mo ghon oda andan bo nmo yi bibi a ple ga gukun kmo mo yi diyi sa yi ada nwo ka angenkyle nye ble ka a zeze nono age ba awo non a zeze a klo mo da lamo le a vu lishi ba kama nwo ka anyenkyle vu. nwovlo onomo tete bmo nwo ko angen kyle a bze bmo agbo eyi tete eyo toma egi fyen ami bi mi yan mo nyen mo bze mi kli a kye mi sa anyenkyle ka rn ga a bmi bmo mo khims mye mo gin labana lope kpe egde gin la hawi kenan he akye ta a ga gbo kana laboma baba a bogo bmo akya a. nwo yan kye ga mo luzo bmo date mo sa nwo ada mo anyen kyile be zo he ma klo mo anyenkyile gra ren ko nwo lub agbbi bwo ko lab agbi gbo bo mo ka taren a he to bo nwo yan ba keda ba anynkyle lub agbi mi a kye ba yga mi kpo kidihe ayi da nwo yana ba adan bmo mu da wa yang bmo wo yang abze bmo nwo kye ba keda gaakye sisi nga loon he to nwo ba kpo noo nwo ba tkye le wo ba kpa lenon nwo tku gbo bmo nwo riga shi yan ba kega ko a dang bmo mi da nwo yang bmo nwo yang ba ga mi kye sisi mi kye bmo ghon do bmo ayi sa di ghon do bmo nwo yang ba keda ga lomi nwo wo la amgba ma amgba mi he a kpo ki sa ada kpo engla nwo kpo engla ko ga ko otomo nwo huni otomo ko ga kso akye awo fu a nwo da keda ma bo nwo ga engla bo nwo klo kye nga nmo yangakye ko ga nwo lub agbe gbo lo akye lub agbe gbo bo adi lub agbi gbo bo anwo lub andan bo sa adami da nwo yang kye do wo lub agbe nwo kye ko ga a fa agbe du kpa la kye bo mi lub lub agbe mi nmo kana lishin bogola kye bo to obiya kesi.

Mode kahamo kmo ya din me da wo yan kye ba kushku te ba nwo yang kye ba kushku te amba mo anyen ga tene ga kushku te nwo klo ga wu klo ko bo ande adan bo sa mi da nwo klo ko bo ande adan bo sa mi kpo omobo sa a ba keda a zo ma zra nwo yang ba kushku te ga lu kya mi bo ambra anyen a so ma anyen ayi bi ga asa anyen ga yi yan ghon da andan bi sa nwo klo kye ba keda ghom do andan ba sa nwo klo kye ba keda wo kye ugu te bmo keda mo mbze mo rite keda mbze mo gya he mo wom ugu mbze kahama a fluka mo ko aka kahama eflaf mi ko bor klo anyenkyie ba keda wo reren klo an yenkyile b keda mo kpo a tomo klo anyekyie ba ma sia da ba yilo kokono bayi lahen aya kpo bo shu ami da gdo anyankyle shu ami do gdo bo mo yang ombogo kya keda klo anyenkyile ba essan ba wa raren kilo anyenkyle ba kpo do ami wo mi kp do aze bimi mo kise kisie kisira. Aki akuro wo kpa yang so wa kana buga mi lab agbi mi so kana bugo keda m he to aklo keda mbze ankye so saye lab agbi ba akye so wo sayi keda me to anda bo mi anya klo mi to bo a bze wo ga engla nwo anyenkyle ran anyenkyla wo di ka boo keda mi he to nwo di ka bo keda me sibi lub agbi mo kpo bo ko mi rite ko mo secret gan anyenkyle ba keda wo kpo lulo ke he anda i y sawo ada lo lega he anyen anyenkyle bo bra kidaga ma da nwo zo bgde a ba loomi yang angenkgile he bim yang anyenkyil to a kpo bo ka awo mi da mi yang anyenkgila ka hali ba wai a kpo raren bo arite a zo keda ba zo nano ba anda ble a va nwo mi da ba hakori klo akyen bo da kpo halan raen kpa anda ba la anan ba klo akye ba tiku mo nang enang bo. Nwo oba mo yi domo ya da a kye ba so sayi k keda mo ande so seyi gimaba shku keda mi he to klo kea ba wo esson raren bi ba yang kye ba bmi zeze kisre kisre i kine a boyen mi ga kirse ba oba da din so awo gbono bo di so awo gbono ga di ba ri at ga bo bo mo kye awo na ma so mo ba ri ate ga ba bo mo kye ba shi ba nwo esson raren ya do wo sa angenkyle ba wo agyaga wo zo raren kada kpa la kyen a bo ko wani ombogo awo kye klo wo lub agbi bo kpa ta nwo da kpo he mi a klo shi ba a mi zga mi zga to akina ko nwo akiba.